Pues naja nicualita nicuas ca tlaxcali ica tepetzin itlatl, para mavielic machia. Nah nicuelita ihquin tlaxcali amo tlen maquipeya nicuelita nicuas guaguacatl ica tlaxcali totoqui lalivvis ipa para icfilmatis